یو مهم حقیقت د چیلي د تاریخ په اړه دا دی چې چیلي د نړۍ په کچه یو له هغو لومړنیو هېوادونو څخه و چې د نولس سوه دري اویاوم کال د پوځي کودتا وروسته د پینوشېت د دیکتاتوري رژیم پر مهال یې د اقتصادي ازادي برنامې پلي کولو پیل وکړ. د دې برنامو په مرسته، چیلي د اقتصادي اصلاحاتو یوه نوې دوره تجربه کړه.